Nyawoa, edzuwo mea, ma be ne ebe ye dro kpoa, nu yi ne ekpɔkpoa, ya teŋ toe dzro. Nyea nye ŋtɔ mele fiya meto kpɔ, meyi Lagos kpɔ. Ne mì yi Lagosa mì nɔ amegbɔ. Ne mí fɔ̃ fɔ̃fɔ̃mea, woaɖo tsiŋsi ne mi ye. Tsiŋsi mia nu, ye nye nu yi ne mìa wɔ nu ma, ne eva ɖo sgbe be ŋdɔ me nenea, woava ɖa mɔlu ne mì, alo woa te ba ne mì, zã mea, woato fufu ne mi, numɔwoa nyina nuɖuɖu wo ɖɔlina, le mì nɔ amegbɔ alo mì droa mì kpɔna. Le mìabe fiyawo dze Togo be afi afiwoa, ŋɖuɖu yi lea fufu li wo tona fufui, wo tena ba, wo ɖana akume, ye wo ɖana mɔlu. Numɔwo li vovovovo ye me nya be wò ɖana. Vɔa le mìawo mìabe koƒea me le fiya, nu yi ne te ɖe mìa dzi le mìɔ mìabe kɔƒea me le fiya, etsi nunu kudo tɔ mɔwo li pɛ voa, ega me li ye miɔ miatsɔa aƒli axa ɖu o oa, eye na be, enyi nu be mìawo tsã mì kpɔnɛ be nu ya enyi nuɖuɖu pɛpɛ vɔa mìɔ mì me teŋ le eɖum le mìabe fiya oa, ye nyi akumea dzi kpoa mìawo ya mì ɖeɖo. Mì yna be nuɖuɖu li hame hame hame woɖɔli na nuɖuɖu, nuya ke aɖui ga ya me, eya aɖui ga ya me. Vɔ tsɔ kuɖe eŋti be mele mìagbɔ fiya via oa, ega me li o eli mìateŋ aƒli vɔ ga meli mìa xa ƒli oa, ye na be ɖeka kpoe mìawo mì dze ŋgɔ teŋ le ƒeƒlem yele ɖuɖum. Vɔa mì nya be enuɖuɖuwo li vovovo nenema tɔ he.